ngone kare ge ulang tahun nage ngom gahi boso kene se segure gosi rasi kone fo karo ona gosi rimoi bolo malofo ino la waca sukur sedaba laha ki doa ngone na ahu ne ena tagi loa se banari.